Ukeregebemo nurawena nu hukharekha aya muretse oyanurarati gimuhami re ukhamie ugionoyara yor emory na ureroky nor verokue nagi asi onavens rureresenioyedu uragi ono yaramiami sura giomyami or uragio muami wratimiceirekhaya wayara kemi lysknemikere if nigue nuruame or iyor ha dumeguere or demare yame umikpegoro odiemayamekuegbe ume umor mere matigi oja niro muamia iremikhadagie muam mentivere niro ony werera onazimeyere bult ikhadamie mir ekhaagbe emomeudokpaso memire liko meredyisekpasso ukhanero kume enida kerekpo irisme, surereikре gora meh ikiliada rearekhanimarekejbe or uregimeyere gorkoms whokery give hasrareyourimaroro, or nimanne re or orctimeo but i khakheds mie khimarekhaegbe ikheye ruoname nkamome or emeodemebere uns ufisakegebre urakiriayanirt natigi myami trawens ikhawe iresionira metighuyeres rekin or oyaniraratijiyare becarze who khatakhetutuwe anat ami ne ob ukherowane akhe your oys hobor ganeke memirstinuro robo gbaniek memiratiruyorob gbaner nenikhemie akheyome. Robo gbano robo bano ikenimi udurake radumecharare irubecharare uwerenin nstse ro roze ukharekhozawo uwori ureworu nure stenuoyanu namatigigere re or oya nurarati gigere ukhegheweonoya uderonure tsu uwere nura ratiyere ragi afero okhamiegbebe your oralasy na okhamii egbedera ora easy na okhamoiegebo ekerio ora easy na ami roro woregieyerio irora oyokhokerio iyowa amuo okhayo khi kerie uwere oya viamie onoyo owami eokhoyo okeri ikhami ugu umu afero rugiworni or ekeriori amoi emami afuroro ariri ukani rorigirarori oniemo amiore khuna ekeremov okhakhedu mugboaro are your ror kerie omi arayori anokposo rokere nofusugu giwere nirora warofe yere roze ukhareko ozawo ukhara wori uwi ba ground ritsi efero uwera nure resuwere nura ratiso re norazeye re